Kɛmu feŋi ti i boowɔ a wa tɔŋ <hesitation> living kii bɛna. Bɛmaã senje koo aa mu kɛmu laa, <hesitation> feŋ ma tie i boo wɔ mɔ maã i ye mɔ nu bee báa bɛɛ sɔ i ma, i bee ti bɛɛ, family bɛɛ anda a fɔe andɔ wo na womu sii womu koɔ nyia, ani ya fɔa andɔ wo booka musu mɛnua kaí feŋ bee a boowɔ muã ko bɛna fɔ nyiɛ. Amu ai jɛɛ, <hesitation> hiŋi jáfeŋɛ bɛ i boo wɔ tée gbi i tɔmbɔ kpanda bɛɛ kȧ jáfeŋɛ la a tɔŋ fása wa i fyabɔɛ la kɔa. Ai fɔɔ a bhii maã. ai jɛɛ lɔ jáfeŋ a tie i boo wɔ báa bɛ i ma, jáfeŋ ma tie a boo wɔ báa bee i ma. Kumu pɛɛ a bɛ mu kɛɛ nu mu bɛ wɛɛ nyiɛ, feŋ bee mu boowɔ, kɛ mu bɛ muã leŋɛ nu woo na, kambá sáa kambá i kiyasi sáa anu ye lɔɔ, lɛi mu mu bɛ teŋkɛna anu ma anuĩ kpooe káa, anda kpooe káae. anii ko ma mu ye jɔ jáa kɛmu a kuŋ tia muã nafá ko, mu bɛ ŋna family nu, ŋna leŋɛ nu ɛjɛɛ ŋna kaiɛ. Bɛmaã naãnaã mu fɛa mu bɛ suɔ feŋ bee wɛɛ a boowɔ, kɛ ŋ bɛ lɔɔ nu kase gbi be kambá mai, mu fɛa mu bɛ lɔɔ nu, bɛ a <hesitation> fɛma na a la, ai toa kambá ai mu kɔ, hiŋi pɛɛ bɛɛ kambá ma ŋgae kɔ kɛ kambá i ŋna leŋɛ nu kɔa, mbɛ tonaã lɔɔ tiŋ kɛna anu ma, mbɛ toa lɔɔ boo sɛɛ na anu la ai toa ani ti leŋ koo keŋ la leŋ ko ani ye ŋkɔɔ maãkɛ, ai toa kambá yɛ ŋkɔ. Aa sɔe ŋma aa mɛnu. ama a sɔe ŋma a toe bɛ a bɛ aa kambá tɛ, sɛiala mɔhamadi.